Si avissi abbruciatu qualchi cosa nta la padedda, la megghiu cosa pi lavarla fussi di mèttiri un pocu di sapuni mentri ca la padedda è càuda, accussì lu sapuni fussi chiù efficaci. N'àutra soluzioni efficaci fussi di criari na reazioni chìmica cu cosi comu lu bicarbunatu e n'àcitu di limuni o cu l'acìtu. Sti elementi, ammiscànnusi cu lu sporcu quannu fannu la reazioni, aiutanu a staccari lu sporcu.